हाम्रो स्वास्थ्य कसो बनाउन् भन्या कुणामा चाइ यै खान्याकुणाले झिक्कै झिक्कै महत्वपुर्ण भुमिका खेल्याको हुदो छ जसो मुलाई लाग्दो छ । किन भन्यापछी जब हामी राम्णो शक्त्ती तागतीलो खान्याकुणा खादा छु हामिलाई त्यइ किसिमको शक्त्ति आउदो छ उर्जा आउदो छ राम्णो राम्णो सोच आउदो छ भन्यापछि जब हामी कहि त्यस्ता खानेकुणा पन छन जो खान्याकुणा खायापछि हाम्लाई झिक्कै असर पड्डो छ । त्यईको असर हाम्रो दिमागमा, स्वास्थ्थमा सब्बै ठाँउ पणीखेर हामि केई पनि गर्न नसक्न्या हुदा छु । त्यई भइखेर सबभन्दा पहिला त हामि राम्रो स्वास्थ्य बनाईखेर बल्या हुनका लागि खान्याकुणामा झीक्कै झिक्कै ध्यान दिनु पड्डो छ जसो मुलाई लाग्दो छ। जस्सै हामिले खान्याकुणा गलत खायो भन्यापछी त्यइको असर चाहि हाम्रो शरिरलाई पण्याको हुदो छ । त्यो खानेकुणा जस्तै प्रोटीन, कार्बन यसा भिटामीन हुदा छन यी ती भिटामीन खायापछी हामी बल्या हुदा छु हामी हामी सब्बै बल्या भयापछी के रोग पन लाग्दैन । हामीले अझिक्कै ठुला दुखहरु समस्याहरु पन हामीले सजिलै अघाडी बढ्न सक्दत छौ । त्यसैगरी नराम्रो खायो भन्या हाम्रो स्वास्थ्यसंगै हाम्रो दिमाग हाम्ले काम गर्न्या उर्जा नअन्या हामीलाई आयु छोटो भैखेर हामि जो बाच्नु पणन्या आयु हो त्यो भन्दा अघाडी नै हाम्ले संसार छोड्नु पणन्या बाध्यता पन मुईले धेक्याकी छु । तै भएर खान्याकुणाको झिक्कै महत्व छ ।